Baim pep omain apan i baian teki omain tan ne, onai akonas nanaie ruen e suwan ai manin au pa murum na. Ninai nino parumaiko ousum panoit narumba, <noise> manin da rawap oin imai tera. Wani nangako mainit ena tera pin nimai terai nini airiot tan napui nimu ai moa, noa orokon bobokop tomait oiroit sibin dan omait dai kosira mara. Nangako nuirum panoit dakum dake re, namai omait ne eva top. Oiran omie kumit pai a nabait nien, orait ausin nesit taraua nit, taraua nit beku pam osirom makasi niman oiran ke aus kiki pu ainim maraus na meun. Aupaut i napa diki nera baian a ta okon indat ukurupam ausi pep oiram kumit tavut amai e, nimpe a panda kosin parait kosipep in nanga poit taup unimpuniet era. A panda midis o, nangako riot pep pandam, ovai. Oisip apandan, manan ne omait o oiran tokoroin ne, omait manip e toko era kom painit eva top oin o manit ne os. Oiran poimit kekepu nampa oit pinen apan, amai oko diki punai opait inan uroit apan dam inda omait ne nepua tutum baka diki dake nimpunoi era piatan makasi poit uruain. Ne mara pan nam panimi isop anoit, iiin isop makasi pura pun nanga pai oit nangan oiran toton ai ororio oira pum noit ne, eke nan. Oit ei mikuran unat tavut tanan owai, ausim makasi pura puanem uram pe wam mangi wiwa oin emait a, manan ne dengit bora dake tan. Ostan petukut nuini ai ai, nim nion tavut e kiki pun niet noinda manit tan toutu oit tamuai, e tuku tan wik sabido wik i puniet manan oiran e oburu biop e ai te dake na <noise> edai tau puran pani tan era nian nangako biot tanai omatot piopai puramat tan ne ginam manan ai, aukam panit apum dake namai omait tan nia panit tan isop anai eva top niako aisi kipapai oisin tu boro pun amaranai amakai kinan o oroain tan nien na. Nanga pam pani dake nama tuam oit ne me memori dake nimpa oit e, o panit tan eram osapan. Nanga ko oinom tanoi apan nim osa keke pai amit apaun ausipam pura poimit, manan oit toko oirat oin, mu ai kumato piop itop porora dake nan nangako noit ne. Awam paini panda pamdan nioso panda aindaie. Sikom pep opuso kokotei taup o kekebira kerai, manan nanga kon omain nom aine pan dake. Makasin muai teran aisa odipan tamanain tapuko nawat ai en.